मान्छेका शरिरमी भएका अंगहरुमध्ये दाँत पन एक महत्वपूर्ण अंग हो । दाँतले चपाउने काम अद्दो छ । केइ सारा कौला अथवा केइ खाने कुणाहरु चाइ यिन्ने चपाइकन मसिनो अद्दे काम चाइ अद्दो छ । अब दाणा भएन भने सारा सारा चिजचपाउन सकिनैन । तेइ भएर दाँत चाइ अब चपाउन चपाउन के हुन्छ भन्दाखेरी फोहोर हुनोछ । तेइ भएर हम्ले दाँत सफा अरिराख्तो पड्डो छ । दाँत सफा अद्दाइ लागि हम्ले विभिन्न प्रयोग अद्द सक्दा छौं । विभिन्न बस्तुहरु हम्ले तेइम प्रयोग अरिकन दात सफा अद्द सक्दा छौं । तेइका लागि हम्ले खरानी पैला पैला खरानी प्रयोग अरिकन दाँत सफा अद्दे छे । अझ अंगारले बढी सफा अद्देछे । तेसइअरिकन केइ अँ केइका जडिबुटी भनिकन अँ केइका लठ्ठिले चाइ अँ दात छोलिबट सफा अद्देछे । अचेल चाइ अब के छन् भन्दा कोल्गेट आयाका छन् । अब बुरुस आयाका छन् । तन्ने चाइ कोल्गेट र बुरुस हालिकन मज्जाले माझ्दा छन् । अँ माझेपछि वाउँछि सफा हुना छन् । अँ तेइभन्ना विभिन्न तरिका छन् । अब कैगीलाई कति सजिलो लाग्दो छ भन्ने मात्रै हो । दात प सफा अद्दे विभिन्न तरिका छन् । तेइमध्ये पैला पैलाका मान्छेले खरानीले अरे भने अहिले चाइ अब खरानी प्रयोग अद्दाइन । अंगार प्रयोग अद्दाइन । अचेलचाइ ब्रस र कोल्गेट हालीकन दात सफा अद्दा छन् । तेसइबट हम्रो मुखपन सफा हुनोछ । दाँत सफा भयो भने औरु खानेकरा पन सफा हुना छन् ।